Tee suni lusu, suni yu'una yuuna saatí chii a nii kuu uu, ni kuu uni jika yetí naa tee ntisona tiso'o kítí yua, yua tee yu'una saatí jaa kuu lusu luliun, ntachi kajinití pero suni malo kaatí, chii este yaití yoo nuu tuu nuu tuu va'a satí jena'atí chii yeetí yoo te este inka inka koo yua suni chii suni kítí malo kuutí chii suni kaití, suni tuutí xintíkíyo, suni tuutí lusuyo, suni ka'anití lusu suni ka'anití chii kítí yua chii nasu kítí va'a kuutí chii nani kítí na nani kítí malo kítí, kítíí kítí xaa kaa kuutí a chiyo kítí xaa kaa kuutí te este nuu ntenu kua'ayo ntenu te kentatí nuyoo, te naa chii ja'aninatí tuu tuu ntito ntatuna chii naa chii janinatí kítí yua jena'antí, tee natu lusu yua chii kuu maa kukaniyo chii kaaio jito'o tee ka'an nayiun yua nuuyo.